ब्राझिलीयन संस्कृती खूप वायब्रंट आणि डाइवर्स टैपेस्ट्री वूवन फ्रॉम अ <hesitation> रिच ब्लेंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस आस। प्रायमरी इन्फ्लुएंसेस इल्ले ते म्हणजे इंडिजिनस पॉप्युलेशन्स, पोर्तुगीज कॉलोनायझर्स, आणि आफ्रिकन स्लेव्स सून। मगर तेंच्यानी इमिग्रेशनक केला फ्रॉम इटली, जर्मनी, जपान, आणि दुसऱ्या कंट्रीन सून। कॅथोलिसिझम योह मेन तेंचो प्रेडोमिनंट रेलिजन, पण अफ्रो-ब्राझिलीयन रेलिजनस लाइक कैंडोम्ब्ले एंड अंबांडा ये सुधा असत।